<hesitation> ɓá- ɓá ɣili pere. ɓá ɣili pere káa a sɛŋ a gɛɛ í mii sɛŋ kpɛ́tɛ nyii ya pâi mii a gɛɛ e íkponoi kpanaŋ. Kɛ́lɛ kú kɛ ɣeniɛi su kûa kukaa kpɛlɛɛ pere mɛni kwa gɛ́i nya ɓa ílɛɛ pâi ɓá ɣili vé nɔ a gɛɛ í mɔlɔŋ siɣe nɔ́ í bú ǹeɣii su í ɣili kpa. Zɛŋ ya gɛi maa ŋuŋ ɓa a gɛɛ ya a kpɛɛ dii kɛ́ɛ ya mɔlɔŋ tèe í dɛ̀ kele su, zɛŋ a kɛi nya ɓa ya mɔlɔŋ ti kula kele su í bu vòloi ŋa. Ya bu vòloi ŋa gɛ ni a pâi kpala gɛ ŋaŋ kpala ya pâi zia. And ya mɔlɔŋ zia gîe saaɓa ya bu ke- ya káa ya bu gonâ su a maa ŋuŋ i zaa í gala kula ma gɛ ni ívɛɛ gɛ ni ya vɛɛ ti í ŋɔnɔ bu polu gonâ su gɛ ni bôlu ma ya gɛ̀ nya ɓa í <hesitation> maa sia,. Ya kpɛɛ la maa sia gɛ ni í ŋɔnɔ maa vɛɛ í bu gonâ su í ŋaŋ gole. A ŋaŋ kole ti gɛ ni zɛŋ a kɛi í káa mɛni ŋí kɛi a gɛɛ le, a gɛɛ mɔlɔŋ ŋuŋ fe kɛ̀ a damaa zu. Gɛ ni tãi kélee ya kpɛɛ mɔlɔŋ zia a kɛ̀ í bu gonâ a maa ŋuŋ ya kpɛɛ a zîa ti ya- ya gala ɓo zɛŋ a kɛ̀ nya ɓa ya vɛɛ ǹaai su, ya bu ǹaai su í lí la duluŋ ŋa í vɛɛ ya vɛɛ ti gɛ ni í ŋɔnɔ pai la í bu pôlu gonâ su. Gɛ ni ya zia ti, zɛŋ a gɛ̀ nya ɓa ya kpɛɛ a maa sîa ya mɔlɔŋ ti siɣe e lí la í vɛɛ. Ya vɛɛ í ŋɔnɔ pai la polu gɛ ni ífa pai nɔ la pôlu í bu gonâ su. Kɛ́lɛ ya pai la polu zɛŋ ya gɛi nya ɓa le, ya ŋuŋ ɓo. Da kɛ́ diyɛ ŋuŋ ɓóɔɔ vé a gɛɛ yɛ berei kwa lí la díkɛ kú ŋuŋ lîa tèe kpa. Kɛ́lɛ ya mɔlɔŋ ŋuŋ pú ǹaai su í gbɔmɔŋ kpɔ́ a pere sii da nyii fɛ̂ɛ nɔ í káa a gɔlɔŋɔɔ. Ya gɛ̀ ti gɛ ni mɔlɔŋ nyii <hesitation> gála fe tamaa ti mai gelee mɔlɔŋ kao nyii a kɛ̀ zu gelee a lí ǹaai ŋuŋ tuɛ pere, gɛ ni nyii gaa kɛ ma a lɛ́ɛ polu pere. So gɛ ni nyiti gála fe mai ya ma ya gɔ́ɔ ma í bu <hesitation> sɛŋ da sɛŋ folo da su. Gɛ ni ya lɛ́ɛ gɛi ti mɔlɔŋ nyiti ŋuŋ tamaa zu a ŋaŋ kpɛɛ gɛ̀i sɛŋ a gɛi nya ɓa, ya ŋaŋ gélee siɣe í bu gîe ma nyiti ɓé ya ŋaŋ kɛ̀ ma kwa gole í ŋaŋ zia polu. Ya zia ti polu gɛ ni a ŋaŋ kole. A kole ti í ŋaŋ maa vɛɛ. Ya maa vɛ́ɛ ífe ŋaŋ ǹɛɛ ti í ziɣe í bu mɔlɔŋ zu or í bu ǹeɣii su í ɣili kpa, ya pâi ŋɔnɔ ŋuŋ ɓo í gaa a gɛɛ ŋuŋ tɛi tɛ́i ti lɛ́ɛ zui í ɣɛ̀ɛ zu. Ya ŋaŋ ŋuŋ ti ɣɛɛ zu e tèe nyiti polu gɛ ni í ŋɔnɔ <hesitation> bu ŋɔnɔ polu ǹaai su ívɛɛ ŋɔnɔ a pere sii da, gɛ ni zɛŋ a kɛi nya ɓa mɔlɔŋ bɛlɛ-pɛlɛɛ í kɛɛ mɔlɔŋ ti sia nyii ŋai kɛ tee-tée nyii kwa kɛ̀ ma mɔlɔŋ nyeŋ. Ya dee mai, gɛ ni í bu kpɛɛ la ímaa mɔlɔŋ yɛ̂ŋ lɛɛ ma í ɣili m̀á a kɛ̀ a ɓɔlɛɛ a maa féla nyaŋ kpaya kpaya, bɛlɛ-pɛlɛɛ ŋai ti da mɔ a maa féla gɛ ni kpaya kpaya dífa mɔ a maa féla. So gɛ ni m̀á fá káa ɓá kpɛɛ la a kaa a zu mɔɔ a- da a kɛ naa a ŋ̀unuu da kɔɔ naa <hesitation> ve- ve a ŋ̀unuu so gɛ ni zɛŋ ya gɛ́ nya ɓa le, ya ǹyêŋ ti tèe ma í bu sɛŋ-polo da su í ziɣe kɛ. Gɛ ni í ŋaŋ ŋɔŋ tòo. Nyaŋ ílɛɛ pâi ŋɔŋ tóo fɛ̂ɛ kɔi kpala e kɛ̀ naa, so gɛ ni ya lí í gôi siɣe í pai la í dee tée yɛ berei maa nɛ̃ɛ í dee tee la gɛ ni í méla a gɛɛ vé gɛ nɔ a gbuma kpɛ́ni fêi la a kɛ̀ a gbuma ŋɔŋ fa pai líyanii a maa féla. Kɛ́lɛ ya méla la- ya ŋaŋ méla-mela ti gɛ ni í ŋaŋ ziɣe í ŋaŋ bu ŋɔŋ ŋá í ŋɔŋ siɣe í doo ma. Wɔ́lɔ-wɔlɔ ti kɛ́i <hesitation> magi-taai mɛni fé kɛ ni kú pɔ́-naa so kunûa da káa ŋɔŋ kipi kɛ̀ or kpa da da káa ŋɔŋ laa kɛ <hesitation> wúru ta da kɛ̀ ma gofa zu. Gofa káa a wúru nyii gaa ǹɔɔi gáa fɔlɔŋfɔlɔŋ so í ma dèe e ma kɛ́ a gbala í dee ŋɔŋ í ma zoŋ ŋɔŋ ti a kpɔ́ zu pere ífa kaa gɔ́lɔŋɔɔ. Gɛ ni zɛŋ ɓé kwa ziɣe ŋaŋ a gɛɛ kú ŋaŋ bu tãi ya gôi ti ɓéla-ɓela lai í ŋaŋ kɔ- kɔlɔ-felai ti siɣe ilaa naa gɛ ni ku- kú pɛlɛ-pɛlɛ pú ŋa e gɛ̀ a gɛɛ ŋɔŋ a tée. ŋɔŋ a kpa ŋaŋ tée gɛ ni í ŋaŋ ǹeɣii tɔɔ ŋɔŋ ŋa. Kɛ́lɛ ífa ǹɛɣii lɛ́ɛ a gbala í dɔɔ ŋɔŋ-ŋa. And zɛŋ ya gɛi nya ɓa le, <hesitation> mii sɛŋ ɣili ɓela or ɓá ɣili ɓela díkaa a nûa nyiŋi dí táre. So gɛ ni zɛŋ ya gɛi nya ɓa, ya ǹyai pú ǹeɣii su. Ya yá pú ǹeɣii ti su. Kɛ́lɛ ǹyâi ya pâi bui ǹeɣii su íkili-ŋa sia ɓa a gɛɛ vé kɛ̀ a damaa a ŋa ŋánaa. Kpɛ́ni fêi ya m̀á pú zu ya wɛ́li ya mɔlɔŋ kao pú zu, zɛŋ a pai kɛi nya ɓa a kɛ̀ a nɛŋ a ŋa ŋánaa gɛ ni ǹyai tamaa nɔ gɛ ni a gaa a gɛɛ e íkili-ŋa tɛ́i. Tãi ta ya kɛ yɛ ooo ve ni ǹyai- yá tamaa fé ni kpala so gɛ ni ŋa maa kpɛŋ kɛi. Kpaa máŋ ya pai ǹyai kula ma kɛ́lɛ a kɛ̀ ya ǹyâi kula nyaŋ e ní ya ǹyai kula m̀á ma ve ni mɔ́ ní, gɛ ni m̀á a lɛ́ɛ a káo vé kɛ̀ a ǹɛ́lɛɛ. So gɛ ni zɛŋ ya gɛi nya ɓa m̀á ti a kɛ̀ nɛŋ nii ya ǹyai da kula ma. Kɛlɛ ílɛɛ pâi ǹyai kula ma ya sɛŋ ta kwa kɛ ma ɓá wúru. Tãi ŋí su mina ɓé nûa da tii kɛ́ la, kɛlɛ ɓá wúru káa a wúru nyii ya maa kalaŋ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ gɛ ni méla tɔnɔ káa naa nya ɓé ya zoŋ la gɛ ni méla nyii nɔ ya wɔ́lɔ ǹɔ ǹeɣii sui nya ɓé ya ǹɔ ǹeɣii su pere. So gɛ ni ya mɔlɔŋ ti yaa bu ǹeɣii su a ŋaŋ nɛŋ ti ya zu pene zu kula ɓa í wúru kpua ti pîlaŋ zu í dilaŋ a gɛɛ vé kanaa ǹeɣii kao ma. Kɛlɛ a gɛɛ wála-wala laa e kɛ̀ naa ǹeɣii e nɛŋ kwaa kélee gɛ ŋaŋ kɛ́ ti ŋaŋ ya ŋaŋ wúru kpua ti lɔ m̀á <hesitation> mɔlɔŋ ti su í dɛ̀ ɣele gɛ ni nyii a lɛ́ɛ wúru kpua ti ma ízoŋ a ílaa mii yêe. Gɛ ni íyee kpua feerɛ ílaa mii yée kpua nyiti ya pɛ́lɛ lɛlɛ la da íyee kpua kɛtɛ ti ízoŋ í m̀á ti kɔɔ naa í gaa í mɔlɔŋ kao ti kɔɔ naa í gaa a kɛ̀ ŋ̀unuu támaa fé ŋaŋ zu. Gɛ ŋaŋ gɛ ŋ̀unuu tamaa fé zu gɛ ni í ŋaŋ lɛ́ɛ naa ǹyai a ŋaŋ lɔ kpɔ́ ti a ŋaŋ kɛ́ ti ma, í ŋaŋ ziɣe í zee bana- ŋɔŋ kɔlɛ. Ya zee ti ŋɔŋ kɔlɛ gɛ́ zɛŋ a kɛi nya ɓa. ya ŋaŋ gaa a gɛɛ <hesitation> a ŋaŋ kɛ́ ŋaŋ téniŋ kpɛ́ni fêi la ǹyai a ŋaŋ zoŋ. Gɛ ni zɛŋ a kɛi nya ɓa ífa ŋɔnɔ m̀á siɣe polu í <hesitation> ǹeɣii siɣe polu í dɛ̀ ŋɔŋ ŋa yɛ berei í kɛ ǹeɣii ɣili lai. Kɛlɛ zɛŋ ya gɛ́ nya ɓa le, nya ŋɔŋ téɣa kula í duâŋ ǹeɣii pɛlɛ ma pere or ŋuŋ pɛlɛ ma pere. Gɛ ni í ŋaŋ m̀á ǹeɣii ti siɣe ízee naa. Ya ŋaŋ m̀á ǹeɣii ti see na, gɛ ni a gɛ́ tí naa ya zu káa í- ya gɔ̀ɔŋ. Ya zu pene ti ya gɔ̀ɔŋ ti; ya gɔ́ɔŋ ni le mɛni ma; ya gɔ́ɔŋ ni a kɛ̀ <hesitation> ya fé ŋaŋ zu. So- kpaa máŋ aa mɔ́. Gɛ ni zɛŋ a gɛ́ nya ɓa <hesitation> ya ǹeɣii tinaa méla nyíti fɔ ŋɔŋ-ŋa fɔ ŋɔŋ kpɔ́ kpɔɔi ma pere ya dínaa í dɛɛ ŋɔnɔ ŋɔŋ kpɔ́ kpɔɔi ma pere. Ya gɛ́ ti e lɛ́ɛ la zu m̀á ti so e kpala kwa kɛ́ zu e kpala gɛ ni zu kulai ɓa yá fé ŋaŋ zu kɛlɛ m̀á kpîŋ kpîŋ aa mɔ́. Gɛ ni a kɛ̀ ya ŋaŋ zɛŋ folo su waa í ŋaŋ m̀á kula. And ya m̀á kula ífa mii nɔ ti gɛ ni tãi; tãi ti í ǹeɣii ti see la or m̀á ǹeɣii ti see la ŋɔŋ kɔlɛ zɛŋ ŋaŋ ya gɛi nya ɓa, ya ŋaŋ ǹao ǹeɣii tɔɔ ŋɔŋ ŋa kpaa máŋ tãi ti í dɔɔ la ŋɔŋ ŋa a ninai ti m̀á e kɛ̀ la nɛŋ nii or í bu tí la ǹyai su. Ya ǹao maŋ tɔɔ gɔlɛ ya ŋɔŋ- yá ŋɔŋ káa gɛtɛ gɛ ni í ǹao see naa a gɛɛ gɛ́ ɣili. Ǹao ŋí a pɔri kɛi a láo sii kélee da tuma laa sii kélee da kɛlɛ sua a pai kɛ̀ nɔ zu kpaa máŋ núu da da pâi díyɛ owei ŋa pai láo kpala ɣili nyii sua fé zu. Kɛ́lɛ zɛŋ kwa gɛi nya ɓa le, ya gɛ́ ti a gɛɛ tãi ŋaŋ ya ŋaŋ m̀á ti siɣe a ŋ̀ɔŋ túli gɛ ni ya ŋaŋ ŋɔŋ kelee wɔ̀ wála-wala laa téniŋ tɔɔ láo ti ma gɛ ní tãi ŋaŋ ya gɛ́ ti la ǹao ti ya gaa a gɛɛ dùma laa a mɔ́, ya gaa a gɛɛ zua ti kɔlɔ a sàa ma nyii nuu a pɔri mii vá ŋuŋ tua. Gɛ ni zɛŋ ya gɛi nya ɓa ya ŋaŋ <hesitation> kiyɛŋ pú zu kpaa máŋ a kɛ̀ gáa yɛ manaa láa, ya manaa láa sia da kíyɛŋ. A kɛ̀ gaa a <hesitation> kwiyeŋ láa. Ya kwiyeŋ laa ti pú <hesitation> pu ǹeɣii su ya máŋ kiyɛŋ zi í bú mɛi kpaa máŋ ízia í bu mɛi. Gɛ ni <hesitation> ǹao ti da kíyɛŋ da mɔ́ a gîe. Gɛ ni da ŋaŋ mɔ́ ti ŋaŋ- ya gaa a gɛɛ dí kɔlɔ a sàa ti a gɛɛ zɛŋ ya gɛ́ nya ɓa, ya ŋaŋ kpolo siɣe í bu ma. Nyaŋ gboloi ŋí ya pâi bui ma fɛ̂ɛ í kɛ̀ í káa a gɔ́lɔŋɔɔ a gɛɛ ya gboloi ŋí pu ma fé pai tɛɛ ma. Gáa a sɛŋ a gɛɛ gɔ̀ɔŋ maŋ. So gɛ ni ǹao ti a kɛ̀ nɛŋ nii ya m̀á wúru lɔ́ zu í gɔ̀ɔŋ íziɣe íbîlaŋ ya gula nɔ ǹeɣii íbîlaŋ íkɔɔ yée-ŋa gɛ ni í gɔmɔ. A pâi lɛ́ ya a kɛ̀ gboloi támaa kpa kíyɛŋ tamaa kpaa <hesitation> ve tamaa ni. A kɛ̀ gboloi fé tamaa ní gɛ ni ya pɔri da pui ma polu. Kɛ́lɛ a kɛ̀ damaa kɛ ni gɛ̂i mɛni a lɛ́ɛ ya kpɛ́ni fêi la ǹao a wa kàla ka ti. Gɛ ni zɛŋ ŋaŋ ya gɛi nya ɓa, ya wúlɔ pu ma. Ya ŋ̀úlɔi ŋí pu ma ya káa a gɔ́lɔŋɔɔ ŋ̀úlɔ ya pâi bui ma. Nuu ta ni ŋai da wúlɔ támaa mii. Polu gɛ ni ya pɔri tãi tamaa wúlɔ tamaa bui ma kpaa máŋ <hesitation> í ŋ̀úlɔi pu nɔ ma e kɛ̀ ŋ̀ɛi a sɛŋ nyii í káa a gɔlɔŋɔɔ nyaŋ ŋ̀úlɔi ŋí a pâi gɛi a gɛɛ ǹao ti or dùma láa ti ya ɣili gɔlɔ e kɛ̀ a zàa ma. Nuu ta ni ŋai da pâi kpolo ŋwana pui zu a gɛɛ dí tɔ̂mɔ tɔɔ. Nyaŋ ya kɛ pâi mɛni ŋai ŋí kélee da kɛi sɛŋ kɛɛ yɛ gboloi sii ŋai ŋí ŋá ǹaa tóli kpolo <hesitation> kpolo ŋwana da kpolo da kpolo-liyaŋ ya kɛ pâi bui mii sɛŋ ma fɛ̂ɛ í tãi siɣe. A kɛ̀ ya kaa a gɔlɔŋɔɔ zãa feerɛ ti or kiyɛŋ a too ma a kɛ̀ kíyɛŋ támaa a pâi gɛi a gɛɛ dia pâi mii sɛŋ ti mii dílii fé pâi laa. A kɛ̀ gboloi támaa dia pâi mii sɛŋ mii dílii fe pâi laa. A kɛ̀ gbolo ŋwana tamaa dife- dia pâi mii sɛŋ ti mii dílii fe pâi laa. So gɛ ni fɛ̂ɛ í zãa ŋi íkɛ a gɔlɔŋɔɔ ǹyii ya pâi bui mai. Gɛ ni ya ŋaŋ kpɛɛ a ǹao ti ɣilíɛɛ í zãa ti kelee pú ma nya ɓé kwa kɛ́ ma, ya ǹao maa pɔri. Ya ŋaŋ ǹao maa pɔri, tãi ta ǹúu ta ní ŋa da ziɣe a gɛɛ dí ziɣe ŋɔŋ kɔlɛ kpaa máŋ da ǹɛɛ naa kɛlɛ dífa ŋaŋ ŋɔŋ ŋa tɛ̀ mu gɛ ni dí ŋaŋ m̀á dí siɣe dí gúla. Da ŋaŋ m̀á kula dí ŋaŋ ŋaa kɔlɛ ǹûai ŋai dia yɛ berei maa nɛ̃ɛ a gɛɛ dí ŋa kɔlɛ la. Dada ŋɔ̀ŋ káa naa, yaa ŋɔ̀ŋ káa naa, zia-nɛ̃ɛ ŋai díwɔ káa naa nɛyaa-nɛyaa díwɔ káa naa ŋ̀ɔ̃ya ŋai díwɔ kaa ŋí í gélee see pɛlɛ ǹá kɛ a berei sii ŋai ti. Ya ŋaŋ kpɛɛ ti ma; wɔ́lɔ-wɔlɔ ti kɛi kufa káa kú ǹao pú sɛŋ polo su kú zee kɛlɛ tĩ ŋí su kpɛɛ fêi kúmaa a ŋaŋ fáleŋ kwii tãi kaa ŋí gɛ ni zɛŋ kwa gɛi nya ɓa í pai a pane ŋai día kélee dífe naa í káa ɓá tɛɛ dí pɔi í pai a pane veerɛ ɣele í ǹao ti ŋa kɔlɛ í díwɔ ŋai pú zu tɛi-tɛ́i gɛ ni ya ŋaŋ kpɛɛ ma, í ŋaŋ nîa-pɛlɛɛ tóli dí pai ŋaŋ dí m̀á ŋí siɣe dí lí la dí ziɣe. Ooo ǹúu ŋí wɔ̀ ɓai ka ŋí ee ǹúu ŋí wɔ̀ ɓai ka ŋí ee ǹúu ŋí wɔ̀ ɓai ka. Í káa m̀á ti lɛ́ dia le mɛni ma kpɛ́ni fêi a kɛ̀ ífe pâi kɛi naa da a núu da kelee da a pai nyii ŋɔŋ ɓa káa ŋaŋ gɛ ni zɛŋ da pâi gɛi nya ɓa, da pâi nîa-pɛlɛɛ da pâi lii a gɛɛ dí m̀á ti see dí dí pa la dí dɛɛ ǹúu ti pɔ́. berei ɓe mii sɛŋ kpɛtɛ pere káa la berei ɓe láo ɓa ɣili pere kaa la. Gɛ ni <hesitation> kpɛ́ni fêi la láo pere ka ti gɛ ni fɛ̂ɛ nɔ kú tãi siɣe zɛŋ ɓé kwa môi a gɛɛ kpɛ́ni fêi mii kaa ŋí ya kɛ́ mii a kɛ̀ a wa í ǹá zoŋ a ǹɛ́lɛɛ ílîi a kɛ̀ a ŋwana. So gɛ ni ya kɛ́ mii sɛŋ ɣili gaa a sɛŋ a gɛɛ í tãi kpɔ́ kpɔɔi siɣe. Yɛ ńyãa <hesitation> mɛni ŋa pai gɛi nya ɓa, ḿva ŋwɛli a gɛɛ láo ɣili, ḿva ŋwɛli a gɛɛ gɛ ŋí kɛ́ zɛŋ ŋá pai gɛi nya ɓa ŋa wɛlii e kɛ nɔ a puaŋ. ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa a kɛ̀ manaa laa ɓe ŋ́gaa ɣili ŋá manaa láa tɔɔ ŋɔŋ ŋa a nɛŋ kpɔ́ ti ŋaŋ, a ŋaŋ kpɔlu ti gɛ ni ŋa ŋaŋ mɔlɔŋ kao siɣe ŋá bu zu. Gɛ ni a mɔ́ la. Ya ɓé da kɛ́ ma <hesitation> manaa láa dòo zu. Gɛ ni ŋwa- mii sɛŋ nyii nɛ́lɛɛ a ńîa dɔnɔ ka ti kpɛɛ la nya ɓé ŋá kaa ɣili in fact lonii ma ŋ́gaa ni ɣili. So nya ɓé ǹɛ́lɛɛ a ńîa. Kɛ́lɛ ya puaŋ kɛ nyii ífa <hesitation> láo ɣili kɛlɛ ya polu zu- da kɛ̀ diyɛ puaŋ gɛɛ ya mɔlɔŋ kao pú ǹyai su a kɛ̀ nɛŋ nii í sua pú naa <hesitation> í zãa kelee kpɔ́ ŋai bui ŋí a mii sɛŋ maa pɔlɔ sãa ti kpolo kiyɛŋ da <hesitation> wúlɔ ya pɔri gélee pui ma kɛlɛ fɛ̂ɛ í tãi siɣe a gɛɛ berei ya bui la mai. Nyaŋ m̀á-kpoŋ sii ŋí ɓé ya mii núu da-ŋai da m̀á-kpoŋ kɛ a le a kpɛ̃́ɛŋ. Ya gbɛ̃́ɛŋ zi- tɔɔ ŋɔŋ ŋa ya mi ya m̀á yái tɔɔ ŋɔŋ ŋa í gbɛ̃́ɛŋ zàa-saa í doo ǹeɣii su e mɔ́. A ŋaŋ mɔ́ ti kpaa gɔlɔ a sàa ti ma gɛ ni í mɔlɔŋ kao pú zu. Ya kpɛɛ <hesitation> mɔlɔŋ kao púɔɔ zu gɛ ni zɛŋ pai kɛi nya ɓa a pâi mɔ̂i. A ŋaŋ mɔ́ yɛ berei kpɔ́ kú tɛɛ ti la a mɔlɔŋ ɣilíɛɛ kwaa a mi m̀á ɣili pere sui ya pai tɛɛ mɛni ŋai ti su. A kɛ̀ ǹyai tamaa ma, ya pâi da kula ma. Ya ǹyai kula ma gɛ ni ízee e vii tɔɔ a daloŋ gɛ ni a ŋaŋ ya a ŋaŋ zoŋ í ŋɔnɔ zee polu ŋɔŋ téɣa ŋa. Gɛ ni a kɛ̀ ti ya kula. Tãi ta ya pâi láo ɓá ɣili kpaa máŋ ya pâi <hesitation> puaŋ kɛi nyii kwa kɛ́ ma tãi ta, kɔlɛɛ puaŋ, kpɛ̃́ɛŋ puaŋ kpaa manaa láa dòo zu kpaa máŋ kwiyeŋ láa puaŋ ya pɔri mɛni ŋai kelee kɛi. Kɛ́lɛ ya kɛ gɛi gɛɛ zu- zu kulai ɓa ya gélee kɛ nɔ yɛ berei maa nɛ̃ɛ a gɛɛ í leɣi ɣili la. Mɛni maa ŋuŋ ɓa le, ǹeɣii tɔɔ ŋɔŋ ŋa í ǹyai pú zu, ǹyai e nɛŋ í m̀ɔlɔŋ pu zu. Kpaa máŋ a kɛ̀ gáa a kɔlɛɛ í ǹyai da kɔlɛɛ dí tɔɔ ŋɔŋ ŋa a gîe. A ŋaŋ nɛŋ ti gɛ ni iŋaŋ mɔlɔŋ kao pú zu kpaa a kɛ̀ gáa a kwiyeŋ laa ímaa kpɛŋ kɛ ya m̀á ti tãi ŋaŋ ya zee la ŋɔŋ tùnuu kpaa máŋ ŋɔŋ téɣa ŋa. Gɛɛ zu kula ɓa ve ŋaŋ nɛŋ-ní kɛɛ tãi a zee la ŋɔŋ ti gɛɛ zɛŋ ya gɛi nya ɓa le, ya gwiyeŋ laa ti sɛbɛ í bɛlɛ mɛi í ǹá tɛ̀ kpɔ́ í gaa a gɛɛ ŋ̀úleŋ fé kula. Nyaŋ gɛ ni ya kwiyeŋ laa puaŋ kɛi. So mɛni <hesitation> mɛni ŋai gaa di ɣili mɛni mai da ní ŋai ka ti.